Kiautepesi ki- kiagunda mfu wile na ngichi furahia ni uji wete lota uji ni fasta wechia uhorikanda ka kwamfuru kamuji wafo dakika kwainka vumsowa kwa kolia maruwavu kwasha kwali kavo ua umkwala nindi uvulavo wakamiavo kwaposa kiasi fulwe waninywa uji na nuta ivese kwa incha ukumleche kule kia mndo fui